Ee achame teta amu teta anyakee akechi lakok akanyoru cha aldai ako petut ake koimuch aalda anyoru rapinik che chang anyatarete ng'alek ap lakoi eng' sukul.